Jwa'n nak re jwa'n yen ncha men, liz men re komid nak xobtay, xob mzina', tyob xkua' lud xob lawua'na yo kob nagus yek ney, tyox kua xoba chel <hesitation> choga ma' nzo yes men, nzo las men jwa'na naxe ndiey jwa'na za ndyen ndyen mena, na ndyeney taj nzoy las naba' jwa'na nak thi kostum mbyan nomen, nkenum tox kua re xob re natab tamena teley mola' ley re jwa'n cho zi kad ngida' zi jwa'na nit ye' mbes men jwa'na este ndox kua re xob re kuan nzo las men, na tapta mena jwa'na nak kostum nzo numen jwa'na za ndyeney, jwa'na nrio lozon nawe ndiey naxe ndiey za tyox kuay za naweba' ncho jwa'n yek ney.